Aja ambaegua maemeerenda peyave javoi opama mbae amboati anoi araja amboepi vaera jaema amaeyave se. <hesitation> voko re yave avaea supe sekorepoti riru jaema se jaeta jokuae okovara vaepe neiromi <hesitation> seve mbaetiyepe aru se korepoti riru mbaetita opa araja kua ndegui jaema jukurai aeyata supe ye jokuae arutatei ai vae <noise>